Ny fomba andrahoako ahanina araiky ary miavaka ary matsiro amin'ny fitaovana dimy fogna, ôhatra hoe alaiko ny hena, alaiko ny menaka, alaiko ny tongolo; alaiko ny tomaty, ampiako sakay tany hely defa mahômby.